Mety mampiasa eftra karazagna ake na telo na tegna matetiky izy ka karazagna épice na raha magnitry˂hesitation˃ amin'ny fandrahoagna˂hesitation˃ hagniny, mampiasa sakaitagny, mampiasa poivre, mampiasa carry, zegny no tegna matetika, ndraikindraiky mampiasa paprika, corriendre karaha igny